I like christmas le- ley christmas holiday I can feel fine I can share fun with my family me and neh can sit we can joke together we can laugh share fun together in our yard and you see ley other holiday where I like ley twenty- nine november twenty- nine I like ley holiday day because a can make it you can remember somethings a can make it you can get in somethings a can make you and your family neh can sit your friends your can sit and twenty- nine I can go out I can go out with my son me and he can share fun we can laugh we can do different different thing and come home and we can me and my friends neh we share fun together in ley yard we can even go out and share fun.